Oli babé é rasoir wanja uŋa yo mé nukaan; éŋa yo bu gacigo; nang fukoyi fucajéén, nucaméén gacigo, é rasoir yayu nuñumé éŋa nucigo; nujuhé uŋa yo nuciik usuwéhi, nujuhé may uŋa yo nuciik furépi, nujuhé nuciik bulili; taan nusaan taan umimé waal uwu nénini.